La agnamiko manoka ny tao dimy amby folo sy roy arivo da taony famirapirata famirapirata amy raha atao iaby zany ohatsy hoe tamy tao dimy amby folo sy roa arivo igny zao nafako BACC zao ohaty la namirapiratsy izaho zay manahaky anizay